Nnduja eña nanikuiu, inyuku yedó ja'a ndu nuu ndex dorado yanga ndujan ojon andaxep andaxekue kundenña yayuu, jun ndaka yee najani nduke ha xe kué chinunu ján ku xekurado kue kanunja chí kachí kacheñá ña'a nanraoja kun ndekanoná há akuu ndekuvixna há yanixtain kanee, kanra ñojan nodojan axekuerá, andoo ndoña tuñaxna nijana ayui nué chekentu yenka tikan yijé, antu dita nuu kaya'a xeko kojani hí, avinonreko kutenrá akue nui nuu, kachena onrojan nguejeno jon kachí na'a orije yenixekoja kakchinti noka kandú kuen nduu enrá nakun chen iin nakungueta nguino achekurachí, kantiji kantiji chí onró kui ichí há há ndubuu nuu xekun kuenta kunru ndujan ndubuu, nuu nduvun ndá ndundá kanijan ya'a kun ndekuu kueni yuu ka'á.